जोड संख्या गन्ना हे कह्लेसे सुरुमे ते जिरो, दुई, चार, छे, आठ, दस, बारा, चौदा, सोह्रा, अठरा, बिस, बाईस, चौबिस, छब्बिस, अठ्ठईस, तिस, बत्तिस, चौतिस, छत्तिस, अरतिस, चालिस, बयालिस, चौवालिस, छियालिस, अरचालिस, पच्चास अस्तिही कर्के आगे बढत जाई।